Greece haste ni nokbar twuibar khe belai kutung tei kwran. Kwchangma jorao nokbar twuibar khe kisa watui rok wngui mano. O haste o tungma jora khe june ni simi september tal jora tei o jorao treesh ni simi chollish degree jora tungwui mano. Shorod jora kotor khe october ni simi november tal o kisa kutung kisa watui wngui mano. Kwchangma jora khe december ni simi february tal jora tei belai kwchango. Jaga jagao jemon athens crete tei thessaloniki hai jagao khe borof klai o. Bosonto jora kotor khe march ni simi may tal jora tei afuru ni nokbar twuibar khe belai no tongthokma jora. Paithakgo chwng sai mano greece haste ni nokbar twuibar o kutung kwchang tei watui tongo.